Stabilì ën limite, cioè 'na cifra preciza ën la sucietà capitalista ëndua i vivuma nui al e pa pusibul, però al e 'na vergogna ch'a i sia dë gent ch'a guadagna sent volte lon ch'a guadagna üna persun-a nurmala e cuindi ën cul cas li al e lë stat ch'a döu ënterven-i për cerché dë distribuì mei le rizorse di sold